وہیل چیئر اک یانتر ہے، جیہڑا انہاں لوکاں لئی بنائی گیا ہے جو اپنے پیراں تے کھڑے نہیں ہو سکدے، چل پھر نہیں سکدے، تے اوہ وہیل چیئر دی سہائتا نال۔ جیہڑے اک تھاں توں دووجی تھاں نہیں جا سکدے، اوہ جا سکدے نے۔ وہیل چیئر دے اپاں کجھ کم مکھ ادیش وارے آلوچنا کردے ہاں—چلن دی اسمرتھتا وچ سہائتا لینا۔ جیہناں لوکاں نوں پیراں نال چلن وچ مشکل ہوندی ہے اوہ وہیل چیئر دے ورتوں کرکے اک تھاں توں دووجے تھاں جا سکدے نے۔ اس نال اپاں دووجے نمبر دی گل بات کردے ہاں کہ سہائتا سنبھالی، کجھ لوک جدوں شاریریک تور تے جا منسک تور بیماری ہو جاندی، اوہناں نے وی <hesitation> وہیل چیئر دی جیہڑی ہوئی اجازت دینی، اوہناں نے وی اک تھاں توں دووجا تھاں لے جا سکدے نے۔ تے تیجے نمبر تے ساڈی گل بات کردے ہاں بھی سماجک جیون وچ، وہیل چیئر ورتن والے لوک اپنی دوستیاں تے پریوارک سمبندھاں نوں بنائے رکھدے نے، سماجی گت ودھائیاں وی پائندے نے، جی میں کل شہر دے پاتاں، میل جانا، کھیلیں تے جانا، انہاں ساریاں وچ آپاں پائندے نے۔